باش تعدي حوض مسدود مثلا تنجم <hesitation> تستعمل <laughs> تستعمل فانتوز و إلا تحل سباله من ماللوطا <hesitation> تحط سطل، تحل السباله يتعدى كل شيء يتعدى حتى الوسخ ليسد و كل بعد تعاود تسكر السباله و تنظفها <hesitation> قبل تسكر السباله مالفوق ساعه باش تعدى الما، بعد ما يتعدي الما نظيف بعده تعمل برو-برودوي تنظف مالداخل باش ميعاودش يسد.